Waa mọ na nẹjị maga nẹngẹ, na ọnụk saba tị maga, mam ma rab jẹ ma nụm ịya tị tọmnọ, nan ọnụk saba maga, ta ɗịyọm mụ yaajịn mụ yaaz ɗiyọ ɗasam ɗị ɗasam, mụ gi yaa ɗịyọm kọn ka la'mọllị, ụksịm ịnọm wọrọp kajị ga waanjị, sị ọnị sam kọn ti mẹjị, mejị sụgụdtụ sị yaa wụr- wụrọ, mẹjị waa kẹnọ kan wanan kọrọk, kan wanan pịdị wụtẹn, mẹrgẹm mọ ɓa kẹn kamana sị yaan ịlọ sị ọn am sị at waamọnjaana sị ọnị mbẹẹndam sa, sị ọn am pal ịnị a kọn watẹịjẹ pịp a waam gị at ɗịyọm kọn kaa jị yajị ụkmọ, alop,̣ kam sịjnọm waana, nan ọnụk saba ka, ɗịịgọ da mangọ kan kanga wọrọpgọ, kan kanga nụm analịgọ, ka yak ka lọp pọk. mọ ga yaa ga lọp pọk, ma nrapị ka gị sẹlụn yamba, ọtụk wọrọpụn kọn, ma ɗịị ga wọrọpgọ, waa ma watụ yaa ka gị yaa lọp pọk, waa mọ ga nẹga paz wọrọpgọ yaa, wọrọpgọ waa lọp pọkọ yaa, ka yaa waam kọn tị sụm wọrọpgọ yamb ọtakụn la'lịịgịn ka yamb ọtakụ la lịịgịn, ma ịllẹ ma ụb sama yamba tị la'lịịgịngụ, ma ụb sama yamba ti lalịịgịngụ, ma ụb ọk mẹs kọrọk tị la'lịịgịngụ, ma par waam sụmgụ ma ụb ọk waịz waa, nam da mangụ mịyẹ watụ kan paɗe ma wẹẹn waa ma paịɗaị ka ma ɗikkụ kaị, ma par waam sumgụm, waam ma wẹẹ nẹm, mụ ɗịị gayịm, mụ gan yaa wụtẹn wẹẹn waa sa ta kaba nam mon nam ɗịssẹ nan sọp waam mọnda agị sẹ na mansị, sọrrọ kẹɗẹ, amma n'mọngo par waam n'mọndụk parwaam nan kị har tẹẹmẹ nanị wọkụn la'lịịgịnnọ sụm nam nga anambẹẹna ɓandẹm yaa se waam mọn pọngọm ɗọgụm kongum, Mọna yazị n'lọkọ nsabụk kaak mụ gayịm, ankị mọna sabụt kagmụ nga kaɗam mụ sabụtgọ kaanọ ya kọn sẹ ya? sẹ waam mọn lọkọ nsabụt kaagmụm ta ɗịnọm mọn ɗịzịn. Ɗịnọm mọn ɗịzịn nlọsịn naam mọn ɗa gị ya wam kọn ga mọllẹ ngị ya waam kọn min ya wụrwụrọ, minya sẹra ka apẹ, nwaam mọn lọsịn, ɗam na nanẹ nga nang yaaz wam kongi kana yaazim n ɓer gayi yamba lotunom don nlosin yaak waam kon na ya waam kon ukum mon losin yak wam kon na ya waam kon pịdẹị nẹ nya wọkwọkkẹ tịla mọllọm ga waam, kan ganda nyak kọn nya wọkwọkẹ tị lamọllọm ga waam kadam nyagọm, nyak lọbụm ta ɗinom mon ɗiijin.